Kua inteligencia artificial jei va ou yave ma jare ikirei yave ou ombuajaete ye kua yande humano yaiko va reta mbaeti vi ko jaekavita, esa ipuere maratu yaiko, porque mbaeti no ipuereta iru va reta ou jare kua reta ipuere vaera jae jeiva oyapo esa yande ko tenonde ñai